لو قابلت ميسي هسأله انت تتطورت من أول ما بدأت كورة لحد النهاردة ولا أنت أصلا كنت كده بس مكنتش عندك فرصة أنك تبين إمكانياتك مرة واحدة، هسأله السؤال ده لأني بستغرب انه من أول ما هو من أيام ما كان طفل كان بيعمل نفس الحاجات اللي بيعملها وهو كبير، طب ايه اللي منعه انه يظهر الامكانيات دي مرة واحدة؟